التحكم بلالات لأن اني اشوف انو اكو هواية الات بلكوكب مالنا اي بلأرض دتسبب اي- سبب خطير جدا للبشرية للعالم و ايضا لكل اجزاء الكون، فلمن اني اكدر اتحكم بيهم، راح اقلل من الخطر الي جاي ينتج بسبب استخدام هذي الالات.